Miin kam ndaa mi ekkitoto ɗemngal Chinese, ngam nonɗum e woodi bote, mawɗe, ɗuuɗɗe, tedduɗe. To mi ekkitake ɗemngal ɗemngal Chinese ɗo'o, mi heɓay mi faama fina-tawaaji maɓɓe, mi heɓay ɓaddaaki-ɓe, ngam mi huwda mi jooddoo e maɓɓe, nden boo mi heɓay annduki goɓɓe ɗuuɓɓe